Nkan nnyin eke uto edesi iba edu, akpa edesi edi edesi ntan, ndin edesi ntan oro udep utudi ke nkan nnyin emi, udep ụdi ofo esin ke mkpo nnyin ikwade nai- nai esin e ofo asade kied kied, ntak asad edi mbak osioño itiad, usad e ofo osioño itiad siak ekwade edesi ntan, asad osioño ntan, ukum oro ofo emene ekefum efum siak edesi ntan akama ikpọk eti eti, ekefum osiono mme ikpọk oro oduọñọ, esi etem, etem kaña- efud iked ofo eketemede edinwana ọdukhọde, udukhore e ofo eyed mkpo nte ikaba ikata uyed ofo afiak nte osu enyekhede ke okpo oro ofo esinde e eyed ntan oro idiken k'isọñ. Ogo ada mkpa inyen ikuudde akpasa ada odukhore, ada odukhore e osioño ntan oro nkan kied emen ekeduọk, esin ndin etem, item edokoro uma esin inun eteme esad mmõn ofo etemede odiok. On edikanam mkpo emi udade udia emi mbakara ekuudde stew emi eyanda ndida ncha edesi, okpo eyim ama ọyọk iyak mfo. Oyok unam mfo enim, edisin orin mmansan me ato, arin etem ikako ndisana esin akpri inun, nte nkan nnyin emi isitemde mi, esin eyin oro, akako ofo ọkọrede tomato ọdọra k'esid nsie, tomato idukama ikpan̄ Ọnwoñọre tutu ọnwonore tutu u, enyene nte nte esi test owo ke mua, seo ọnwọñọre- e tutu ikpai nsie ikura efuri efuri nte ofo, ndin ediawaña unem to me iyak mfo esin, atañ mme mkpo mbineken anam enem ọdọñ ofo etemed ọkọp adia. Ndin edesi eko owu mitemke mkpo mbakara ekuudde stew ida idia nnyin nte nkan enu nnyin ikuud e edesi ufọk. Yak efuri owu, edinak esina ntem oro ndia, ndin unyan nte mmaketatin nte asañde eteme ama kana odụkhọre anam kpukpru mbin ekin. Ukura se unamde edi muyenike ndifafn e ke ati arin ofo esin inikied ke esii oduñ, okpok eyim esin inun. esin kpukpru se ofo eyemde ndisin, esin mmomñ edidi e ke ikan, e- fud nte onyun ekudde ofo osuk onyuñ ekip ekiene eka nte etiede tutu ebid ofo etemede e. Nta nnyin isitemde edesi ke nkan nnyin edi oro.